اشنو يعني أشباح بالضبط؟ كاشباح انو هشكل أرواح ناس وكذا ميتين؟ لا ما أآمن بهذ شي بس أآمن بوجود جن يعني مخلوقات غيغ ال غيغ الارواح مال ناس وليش الناس يؤمنون بيها اعتقد بسبب الأفلام والمسلسلات وهاي القصص الخيالية الي يسمعوها